Daafeŋo bee silata moo ñaa, ala ye hamadiŋo dadaa le, dadaa le ñaa bee ñaama fanaŋ hamadiŋo niŋ a loota daafeŋ woo daafeŋ miŋ loota doroŋ a ka a ka bori foloo, a ye muruu kooma, niŋ a bi naa a ye naa naŋ bari loo dulaa foloo, a ka bo wo to le.